اه لا. جو بريفار نبات في خيم في الجبل ولا هادوك القلعات ، انا ديجا هادوك القلعات مانريحلهمش ، نحسهم مغمومين ، و زيد حنا عندنا هادوك ليزيستوار لي كنا نتفرجوهم من قبل و سامعينهم من قبل ، تاع دراغولا تاع فرانكيشتاين ، هاد صوالح قاع يصراو في قلع ، سما امبوسيل نريسكي نروح لقلع عتيق قاع امبوسيبل